Zéro, aroa, efatra, eni, valo, folo, aroa ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, enina amin'ny folo, valo ambin'ny folo, roapolo, aroa amby roapolo, efatra amby roampolo, enina amby roapolo, valo amby roapolo, telopolo.